Wina' mäjtzäpya't'ijna, mäjtzäpya't'ijna este ti'yäjkojmä ijtyajupä ntäwäta'p mäjtzäyäjpapä juwä nyejpyajpamä ti'yäk pelota, mäjtzäpya't'ijna este juwä juwä este ak mä'kpa mä'kpamätä pelota este äjtyä nhkä'ji'k, mäjtzäkye'ta't'ijna juwä este ee e juwä ti'yäjkajpatät me päktzyonhpatä pelota äjtyä äjtyä nkä'une nka'uneji'knhta'p y jetyji'knhtä este je majtzäpya wa'ku wa'ku tänhmanhu emäk, eyapä ijtumä eyapä equipo, jet jet'tya'mä't ij mäjtzäpya e mas mäjtzäpyapä't'ijna futbol, nep nepatä'ijna pelota äjtyä nkosoji'k e wina jä'ä mäjtzäpya't'ijna e ti'yäjkojmä je äj äj ntäwäji'knhta'p mäjtzäpya't'ijna, opyatä'ijna mäjtzäyi jinhä este ijtumä ijtumä ijtumä ti'yäk este pe'tzymu'ktäk este juwä juwä mäjtzäpyamätät ti'yäk wa'kutyä nejpu nejpu pelota, jinhä opyatä'ijna mäjtzäyi, este täjkäpya't'ijna mäjtzäkyu'ojmä yampatä'ijna este e i'ps ko minuto tiyä, o o o usyan usyänh mas yanhpatä'ijna, mätzäpyatä'ijna sunyi, syunyitä'ijna kumpa, este Ee tejenä nto'nhpatä'ijna este pa'ak nä' titya'p, mäjtzäpyatä'ijna sunyi, pe yäti yäti nta'at nta'at mas mäjtzäpya, tiko este mä'ja'at y y mäjtzäkyu'oj tambien wi'ksä äj nkoso, mpajku't ä ä nti'yäk ä ä äj ä unhka', jiko'tzye nta't nta'at mäjtzäpya, jujtzye'kta'mti jujtzye'kta'mti ka't muspa moj muspa mäjtzäyä usytya'p, jejtzye jejtzyeti'ap mäjtzäpya, nta'p nta'p winasye, wina' jä'ä ntonpa't'ijna wa'kutyä mäjtzäyu sone pe yäti yäti nta'ap, este nämpa äjtzi que que une'ista'p oye oye oye mäjtzäyaj uneta'p este en wa'ku jana tokoyaj kyi'psokyuy, wa'ku jana ja'ku jana jowi jowi ijtyaju, ja'ku jana jowi pajtzyäjkyaj, ät mäjtzäpya't'ijna, ät näjmayajpa't'ijna ä une wa'ku mäjtzäyaju, wa'ku täjkäyaju mäj mäjtzäkyu'ojmä y wene' wene' este mäjtzäya' usytya'p y wene ja ja sunä mäjtzäyaj pero ät jejtzye't jejtzye't'ija mäjtzäpya wina, je jenyanhk